Akala aɓur mu mzir ‘ya a ƙal maula ko kwa ‘ya mantu kal- kal kaga wulli kajir vusu hankala jirri ambula kajir pula eri to suni arburu waci ai apa mzir burni azini mu tsana tuda, tuda ƙwani ka tuda mzirni mu da ɗimhesi antu da pila kada ƙilsi tun mu mda ƙa palada tun mdana thuwa saka ɗa mbur na hara apani kamyar miri bumu sutu tuda pila ka maya pita ka sutu mji ɗaka pila antu mburara mzir mburu mu mdaƙa dukirtu thama mzinƙyar tsuwa ka mzir kwan tsuwa dara zinɗa lafiya sudi natu ata mauwa kanya mu ƙu hilma mu sulaka akwa mwar ɗakuwa mjir ɗar adi da gamdah to na kulini tsari na pita nu mzir a ƙal maula mda pila eeh katsa wulha ƙwa yinni addinini mummuri mu hyelurni mummuri ilimirni ar addini mummuri ka watsu an tudarni, tudani tsa maummuri kutakirni mummuri. To tsana yinni tsuwa mda yuɓular surharani muri sana'a, tsa mummuri halar mummuri shang na yinni mda ku nalabur aburwa tum kurum kaga suɗawa amma mda ƙa pila sai ma hirsi ƙa wutusi akwa daɓwada ƙalmaula ka sal mu gaɓulasi adi wutusi akwa daɓwa wadiya da tsukta tatar antu akwa zinzir nika mda ƙa halla mbur tsari abur wul yinni kabur wal yinni ma matsaya dari, amma mda pula na olta shang wa man lmanin ni ri addinin ni mummuri komai ɗakkur za kwani ɗakkurini ma mda ƙa vuyi kara vusu hankalaga man ɗakkurirni iri amma gwa diya mu gaɗi vusu hamkal wa ala lmanin gwa wa komai ɗakkurur kumur zari a su zi ƙuma ɗimi kurinni aɗiwa kanya halari kamya gadai gahɓi la halawa gaɗi gahbila mayani ga tudani da mji mummuriwa gawan ƙalantini wa mda pila shang yini ka mbur yusu hankala mburu amshara mbur ƙal maula kara vusu hankalaga amshara kara ƙal- sal, sana'a ni, addinirni mum muri, mu'amala ni mummuri, kirɗa mummuri arzikir ɗa, amma na shang lmanirna mummuri, mu japuɗa ka lmani antu da mauri shang sutu hyel nada da gitari. Shan boni tu hyel vutala da da gitari, to sai na turanta lmani nini, akwa ganr ƙal salur maula ka sal wa ka kowa yusu hankalari, wari antu ga nala kwa ‘yari wari antu ga na mzir'ya ri eeh ziki maura thawa ɗa abur yakwa ƙal ɗari, kirɗa mummuri ɗaku ƙwan ɗakkurinni mummuri abur sha'awa amma imani gwa ƙa turamta kamya nayin tu imanirni ɗakuwa ƙunga ɗakuwa mu tasi ka kalaga suna akwa ɗufari tun shang suna kwa dufani ga wutuwa amma nayini ko ƙamari ana ɗi ɗakkuwa amma halani ɗakku a ƙa cimta ƙamani ɗakkura ɗiwa kamya zuciya ƙuma ɗakkurawa ɗiwa mda pita ka mbur vusa hankal ala iri yinni amshara bur nala mzir mburu ko ka mbur nala kwanburu amshara da ƙalsi kuma diya mda pila ka mbur ɗakir thamada ƙama ta da turani kowani suyinni gana tuda ƙa kirjiri kaɓur ɗukhar thuma ɗa mzir jini gana tuda ma ka mayarni ka ɓila mjir jiri kajir ɗakir thuma kwajir dara zinzi kadara vunƙara miri da kwa bauta la hyel, aryaru yama shili lyayer yaru ma daƙu yarɗi hala yaru ma hyel ƙa heri da lukwa aljana, maya ‘ya ka buba ‘ya kada pula mzir na yinni ai mzir mburu yinni mburu ɗi wutu mzir apa tsawa gar misri. ama ar maula diya afiya da diya antu tsa wufari akwa vir <noise> zinzirni antu tha wufari dakwa ra zini ka wari mu mda nala mdana dimiya ta lukwa boni jirvuni akwa boni amma mu mdana ɗaku japauda ga siri akwa zii ka vuada, to ƙumata mda ɓau nika ni gwa mdana hara mummuri suyar yinni kayar vusu hankal kamyar muri kabur visu hankal mda ade lukwa boniwa antu darzi mda hara mummuri, sana'ani mummuri, addinirni mummuri, shang yinni kabur visu hankal kamya mu dara mzi daɗe ta lukwa boni, ka arburu mbura kwa tsuhur mbuni mburu akwa godita aka hyel mburu kwa hara sana'a ɗa mbura goƙita la hyel dakwa kwaba akwa tsida da ƙakari azi sana'a ni aɗi muri biyayya ala iyaye ƙa hara karanci amma ɗulaka taka addini amma sutu takwa narari har a naluga mamaki tak karatun diya amma sutu ta kwa hara diya yinni mura maɗara to sudi na turamma zuciyani wa diya, to antu kara gaɗula hala mummuri da mdu paktuɗa kada zinzi amma diya ka jir hara kanaɗi ka vujir diya kamya kada hara kanadi ka kowa yafetu ana vuni halada apani sutu ta hara a kuskure ka kowa yafetu ala vuni halada apani mu da ɗazi sutu mda pila kal- kal ta tsuktu harari amma diya al- arshi ta ƙangira kata pila suyinni mda hara kamya miri. Ma mda ƙa tsi nika diya al- arshi tama gangir amda hara kamya muri to mburu ade hara sai mbur dukur thamaɗa sai ka kanaɗi, sai kabur palada kabur nada nasiha kada wutu sauki kada wutu sauki kamya ma mbur zhi lafiya hankala mbur ƙa pipil. amman laka ƙa luha, na yinni ƙa pipi, laka ƙa luha, na yinni ƙa suha, gar msi maula, takwa jaktu ƙal damau tadi ka sur ƙarawa ai mbura lukwa buni adi kal kal wa mbura pila mbura tsabtalari, mbura tsabtalari ar mri kal- kal takasi, wulha'ya wila tana kwa hara dako, kanya gar manfi munzili ar mufa hang watgo ga tsuktu sutu ga hara a bohili wa ƙarahea sai dan wul mburu diya sai dan wul mburu wami ka mbur walɗa wa diya, mbur ka mauntu munzɗa ka maɗa mbur wul mbur wami ka mbur waɗa wa wala kulini maɗanƙar bakulini da pila ka maya nalada ko ka buba ɗa nalada tsu ba kulini mji ƙa bita ƙamari to kadan wul mburu sai mri sai mbur sin imanir ɗa ka sana'a ɗa ka sur hara ɗa ambula mbur ɗimhe ɗa, ambula da pila maya yaru ka bubayaru dak dhari mburu ra wul ƙa, amma ma gakwa tsinuwa ga kwa pillada kalma na dakuwa to diya dama da hila kamyar diya chiɗi hyelun mburu thuthuwari sai mbur ɗimha mzi ga wari amshara mbur to msira yinni am kura sutu ya tsuktu pilari.

Ka bur damha wari addinirni mummuri mu mda palari taghatarya to iliyini antu ga paktida kada nzinzirda mah hyel hir tsuwa dah nzinzir bwaniwa hyel tsuwa tunta ɗimɦada kamyar dakwa thlivi hyel dakwa nu suti hamthlaku pala toh hyel tsuwa tsah kalada arzikini akwa laktu ta hira. amah ma nbur zar apandiya tsuwa dimha da kamyar dakwa thlivir hyel da kwa nu sutu hyelthaku pula hyel tsuwa ta khalalada mah mda palari tsa ghafaya ili yinni atu ga paktuɗa kada zinzir ɗa, mu hyel kha yir tsuwa da zinzi bwani wa hyel tsu ta dimhe ɗa kamya dakwa thivir hyel da kwa nu sutu hyel thaku pila ta hira mah mbur ziri apan tsu diya to da lukwa kunci mbur a lukwa kunci, to ka hyel thar mburu ka mbur ghita ka mbur ɗakir thamada ka mbur gita ka mbur bincike ɗakulaka takwa khalwari mzirni akwa khal wari kwani akwa khal wari shansu tu mda pita ka salni khazi tsuwa mburu ghabita mantu mda pita ka salni khazi tsuwa mburu ghabita mantu mda pila taka addini ka sana'a ya, mu taɗi khaka wa diya da lukwa kunci tsaka ghifiya tsaka ɗafa hetyambura luka kunci to shan nayinni mda kha pala mburu ar rayuwar mbur mdaɗa tsara ta. Mu mburɗi bincike sutu addini pila wa diya antu mbur ampani ka sutu addini adi pulawa diya toh mbura luka kunci mburu lukwa hal na mauvir antu mbura dar boni antu maɗa mbur a dhar boni tu tsuwa mburɗi palada muna dakuwa mbura ɗhar boni ka hyel tharburu kada lukwa labur laku na ɗakulaka kada mzi akwa bwaɗa ɗaklaka kada kuri rayuwa tsuwa daklaka ka mbur pala kwa mbuyr diya ga kwa tuhur aljana iya akira sal ga thuktu tukwa aljana diya sal adi lukwa wa diya mah hala ƙakkuwa, ga tsukktu lukwa u, ka salni lukwa aljanna kamya sutu ga ghatu dirwa toh ka mda tuhur tsu azi sal tsuwa kata hgara adalci toh ka hyel tharburu.